Punna kagunanna kulkas'a ri ri nakke bagakalea gunanna' kah semenja re' kulkas ballo todo di sa'ring ri balla'a, kah injo kanre-kanreanga intu mae juku'a utanga' akulle' malling attahang' punna anre kulkasa punna maeng maki malling ni juku' ni alloa, akulle ta'hang tallu ngallo hallinggna' limang allo' punna ri kulkasa ja ri' nanro ta' talahita i hau'na punna ri kulkasa'i, padato'ji majumutanga' punna maengi mallemajumutanga' punna dilallang to'i dikulkasa a nanro malling to'i tahang pada to' kanre-kanreangang punna maengki pallu kanre-kanreang, natala kulleki la'busi'i, kulle tangnguru kulkas'ta punra anre kulkasa' kanre-kanreanga ballo to' i taleta i hari'. jari injo kalukua nanro kulkasa nu, nunanu lohe kalea kagunanna punna maeri kalea. lohe tu lohe naungkangki'. lohe na batuangki punna re' to' pi pole nginung nu dinging-dinging, patamaki' ere' ri kulkasa pakammaki ere' ribotolo nampa di haru' di kulkas'a, kitajammi. ah dingingmi ereta, assipa'i nginung apalagi punna hambang-hambangmi lohe to' pole usaha punna re' kulkas kulleki balu' eskrim kulleki. A' balu punna meninumang dinging punna ninjo kulkasa ri ballaku mallingmi guhallia biringmi lima tahung la'minahang tahun ri balla a injo kulkasa a nasaba sampai sekarang balloiji kupakaiji na ballingmo injo kulkas a akulleiji naba ka bantu-bantu punna ri anua ri balla a kulleinaji di pake naung juku kulleinaji di pake nangro hutang akulleiji pole ri pakai dinging ere kah punna injo e <hesitation> pada bangsa na juku a ataupun utanga pada intu mae baju bajungu bajumutanga kanre-kanrengang pole di kulkasa i nanro malling to si tahang.